أكثر صفة نحبها في البشر هي اللين، <hesitation> والصدق <hesitation> بالنسبة لي أنا الإنسان كيفما يكونش لين في تعامله مع العباد، فهو فقد درجة من الدرجات الإنسانية، ما لازمكش تكون شخص كا-كاسح وصعيب و <hesitation> كيفاش نجولها في معناتها ما تعرفش تتعامل مع العباد، لازم تكون لين سلس ساهل التعامل معك والأخذ والرد معك مصادق..